Anɨp atat ma jang. amɨp atat ma ifa. anɨp atat ma itat. anɨp atat ma inna. antɨp atat ma ubo̱k. antɨp atat ma ubara go̱ng. antɨp atat ma ubem ifa. anɨp atar ma ubani idat. antɨp atat ma uzuge job. antɨp atat ma job, anɨp atat ma jo̱b ma jang. anɨp atat ma jọb ma ifa. anɨp atat ma jo̱b ma itat. anɨp atat ma uzuge jin anɨp atat-anɨp afa ma jin anɨp atat ma jin ma jang anɨp atat ma jin ma ifa, anɨp at ma us. <hesitation> anɨp atat ma uzuge enɨp anɨp anna. anɨp anna m a jang, anɨp anna ma ifa, anɨp anna ma itat, anɨp anna ma Imma anɨp anna ma ubọk antɨp anna ma borra gọng. anɨp anna ma ubari ifa, anɨp amma ma ubarri idat, anɨp anma na uzuge jọb <hesitation> anɨp anna ma jo̱b. anɨp anna ma jang. antɨp anna ma jọb ma ifa. anɨp anna ma job ma itat anɨp anna. ma uzuge jin anɨp anna ma jin, anɨp anna ma bin ma jang anɨp anna ma jin ma itat. anɨp anna ma uzuge enɨp, entɨp ubọk.